मेता सफ़र आ दोरान म्यूजिक सुण पसंद ची क़िले की जब हम सफ़र कना रौंदा त अगर हम गाणा सुणदा त जू हमा सफ़र वंदु उ और भी ज़्यादा मज़ेदार वे जंदू और अपरा मन पसंदीदा गाणा सुणी के जू हमा सफ़र ची वेगु पता भी नी लगदू और हम अच्छा तरीक़ा से आनंद ले ले के जे सकदा।